Azognao hognogno atsika nikoragna vakansy le <hesitation> le nofinofisigna igny ôh, oh hoy agna rô nivolagna ande amin'ny hotely tsara be atsika, ande Nosy Be antsika, sady any mbola tsitatsika, mipetraka amin'ny hotely tsara, ihignagna karazankagnigny e he ze raha milamigna e.